Bakkilal e Alla e jataade huunde fuu. Ko wari e aduna ɓettoto e muñude e sawraade e fanɗinde aduna. Jonkaa ɗee kulle e hono muuɗum haani waɗeedee. Minen ka ga amen gaa nii woni faamu amen.